Ada jarkuni dib ede taba, tab kunni lila jabesen tab ak amtan woran darenoafa wolans faa walefa dano won kulli wot chachaseni makal wotjebie hinnese sirbe halkan barisise inama kadibin uruba taye kadibi lafa kee lan kurmse wogodomeni ada akana kabdii ada tb biri wot dufenun.